<hesitation> Biritanik ndefuuji muuɗun ko ɓuri heewde fuu a tawan kulle joorɗe hono bisiki en e ko nanndi e muuɗun, sokkolaa en. Hay, eɓe ndefa ɓiɓɓe leɗɗe duu eɓe ñaama ɗun. <hesitation> ɗun woni anndal an banngal maɓɓe e ko mawmi sifaade.